اشرح كيفية تغيير الحفاضة للأطفال. أبعد الحفاضة الوسخة ، ونظّف منطقة الطفل بموية دافية أو مناديل مخصصة ضع حفاضة جديدة تحت الطفل، تأكد إنها تكون مشدودة بشكل جيد ومريحة تأكد من إغلاق الأطراف حتى <hesitation> لا تسرب الحفاضة